أكثر الأشخاص تأثيراً على حياتي هو اخوي الكبير الله يرحمه <hesitation> توفى وهو كان مسافر في مكان حنا ما كنا موجودين فاخوي الأكبر وهو كان من أكثر الإخوان تأثير بالنسبة لي <hesitation> كان يوفر الحب والتواضع والحنان بالنسبة للأسرة -بالنسبة للأسرة بالإضافة إنه هو كان أول دكتور بالنسبة لنا في الاسرة.